United kingdom haste o bisini puila o telkar tei march tal ni simi bosonto fai o. O haste o march tal o teen ni simi egaroh degree celcius jora nokbar o kutung tongo. O haste ni nokbar twuibar no kaham khe sai manani belai thugo. O jagao bisi kaisa o watwui belai bangthaiya jemon chollish ni simi ponchash milimeter jora o fai o. London hai jagao paanch ni simi baroh degree celcius jora nokbar o kutung tongo. Utto dige jemon manchester tei edinburgh hai jagao sal o kutung tei hor o telkar. Tai sai mano je united kingdom ni nokbar twuibar watwui kutung tei telkar milogwui bisi kwrwngwui tongo.